woan akasi suun hoo attin dikaati feet bissan hodisitee digg sun irra ditaa duub laan ditee baree digiin kassa yaa suun dagartaa.